मछली को एस प्रकार तैयार करन चाहिए कि उसके पोषक तत्व सुरक्षित बने रहे। स्वस्थ को अधिक लाभ मिल सके। सबसे पहले मछली को खरीदे और ठंडे पानी में भिगोये के रखे। मौजूद प्रोटीन ओमेगा थ्रीफाइटि एसिड और विटामिन नष्ट न हुई सके। मछली को धोयें के टाइम ज्यादा देर पानी में न भिगोये। कायकी एसे पोषक तत्व नष्ट हुई सकत है। पक्कन के लेये भाप पे पकाये ग्रिल या हल्को तले या बेहतर विकल्प डीप फ्राई न करे। कायकी ये पोषक तत्वन को नष्ट कर सकत है। और मछलियां में अनावश्यक वसा बढ़ सकत है साथ ही पकान के दौरान ज्यादा मसाले या तापमान का उपयोग न करे। कायके की पोषक तत्वन को कम हुई सकत है। मछलियां पकान के समय हल्दी नीबू या हल्की मात्रा में तेल को उपयोग करे। ताकि स्वाद के और पोषक दोनों संतुलित बने रहे। एं तरीकन से बच्चन को तैयार करन चाहिए उसके पोषक तत्व संरक्षित बने रहत है। और यह स्वस्थ के लेय अधिक लाभकारी होत है।